Mi buri yidugo jahangal be va'eetedum mardum kosde nai ngam mi fesan mi torrata sakko mi soma bandu am nawa. den bo do yawan buri va'etedum mardum kosde didi.